A ta ruo me̱ obo̱ na no̱ ru kpe ere no egwo ria oghere no oro na agho buobu no me̱ gwolo kpe e̱ re̱ ya me sa kpa ere kpo obo egwo iyibo, yo mete to obe nuo no me wune na me̱ sa ro i uno na re orie, mere jo obe mu akpo kpokpo̱ fiho keme na me wo yoyo kpa ho ewo obe na, wuto ri oghere nọ are weware ri, oghere uwo no̱ are bo̱ <hesitation> oghere emo ri dede oghere no are yo emo̱ ri fio omo avo ose a re̱ ovo ire amo va otu orini wo̱ obo ne mi na no ata be ta eme ino we fiho lu ene̱ lu ene oghere no are yo emo ri re jo sa yo oware ri ro obe ikure, iku na fike oghere no isu ri ero aye eware no ro ku. So eware nana oye me gwolo no me re̱ jo̱ obe me̱ re no̱, yo wete rue idhere ri dede ewo ho edhere obone he, me te kpe ere̱ kpo obe na ewa re buobu no mere jo obe rue ye meire je nya bo̱ egbe zaso nyo oghere ogbe no me̱ re rue eva ekpeti uwo ho no̱ abe ho dhese ria, me gwolo no me̱ re rue egbe tio ye na, me re je nya bruo egbe buobu no me ri no ahwo no mi fi haro no ahwo no me bi ri ye ahwo no ahwo iyibo re̱ se no me̱ntol, me̱re̱ riya bru ri me ye̱ nya bra ri, imere je jo ete kugba are je wune ome eware sesa oghere ke awere no ore jo obe yu zu me je nya ze obo no evao obo ne me̱ re̱ jo oboru ro eware no ro lu iluo me re je dhese eware no ro ke ahwo sasa no wo obo̱ egwi iyibo na ene are jo̱ obe ino, are, o ene̱ lu are jo ene̱ luo, ojono o̱rio ro̱ o̱bo ne bi lua we ti giue̱ kpo obe vere weje wune̱ omome̱ oware oware no̱ we̱ re̱ gine reye kpozi we je re ye kpozi we re wane ahwo fa, ere na ofe mi obone na obe nya na nya na obone re tho̱ ri ero no na we to obe we je wune omamo̱ oware werewai ze̱ obone we je wa ze obone wo ve re ye ke ahwo no wo oware are jo obe lu na <hesitation> hare̱ wa bofi ye, aje wa bo fi ye ero obone no a bi lue. Ona nya ore gwo oye ze ofa nya oje̱ gwa oye ze weri ha egwo me ro sase ebe nga haro yo we ti je kpo obe ha, ma gwolo no̱ mare wurie oghere no a re so osu avao obe, me je̱ wune oghere ni̱ are̱ suosu ro be no̱ keme no̱, isu obe no ma re̱ ha si kpa hemo me be rue no̱ abi suosu fiki ughe are suo osu ori aro who ode̱. Osu no aro wo ode̱ ho̱ osa no are su. o̱ro̱no̱ ode̱ olua ri ni reko a gwolo a re wo ode̱ o oke no rue jo osu oware tho na me sai lu, so me̱ ta kpo obe me je wune oware tio ye ria kpokpobi ze, me je iya ze obone mere je̱ ro eware na kpobi ro lu irwo, fia ho iluo kpokpibi no <hesitation> owho fe je ya bo oke no ma re nya te ima kpe na yo ma so ha ate ta nya ye wene eware nana kpobi, aje wune a re kpozi a je wune̱ re kpizi we je re ri hi imo evao obone ne no̱ akpobe ore̱ tho ri ero no are kpo zi awo, igho mi evao obone are mue e̱re no evao obe. Are lua ererue we the ri dhere ri no are lu evao obe were rue no idhere re ri na ere̱ jo woho ere̱ jo werie wete rio obe ziezi were imo edheru no̱ ahwo ni arie edheru hi re ko evao obone na a te ro edhere ze obo ne no a lu a vi̱ are just Te wa oghene ke jo̱ o̱vo are we̱ ekpe̱ fia a je̱ we̱ ekpe̱ fia are lua igwo gwo we̱ ta dhe̱ e isi asa dhie̱ e arie ore we rue̱ he edhere rana no o̱ edhere gbe ra na na owo̱ oko̱ oto ra re ha no̱, eware no̱ no eware no̱ ebe re igho kpokpobi mi omai, ete re igho kpo bi mi omai no we ri ha ri bo oku no ma rie ma be rue ema mo ugho no ma be ko tu uwo ho keme na bo oke no ma te dho amara oro na igho no noma dhe kpobi ma re je usi yi ro de̱ o oko owo to̱ orie, use̱ ye ro de awo oko̱ owo to no ewete re ye ro de̱ na were me no ovo gbe rie no̱ ma be je yo akpo ri ha are yo akpo ri wo se jo̱ ni ne o̱ro ni ne oro a are ye akpo na muho no egb no ihio ne je ku ho. Oje mu ho ne ete̱ no, weri ho bo oke no ima so ima ne ati lu eware na ha. oware ne re no, wo ho obone mi ne̱, omo ro to̱ mu owere fiho̱ i who a be ro ke ahwo nai no an o̱ te ma edhere fiho are rue no̱ edhere ote no ok osu ye no agbe lu edhere na ha, jo wu rie he a je̱ ta no̱ fiki no oke osu me aro re ye ko me ha ore no owo ta te lo are re ho igbo na, igho no as upposebi no are in ware ofa are bi ro luo edhere oro reko me te kpo obe rie me gwolo no re jo ere we me te kpozi ma dhese kae mo ene gbe ene are lu edhere <hesitation> obo ne̱ na ugho no ar o lu edhere ikpe a use ro lu edhere oro no keme na omo ro te lu ei no ure dhesie ba oje denesie ba no̱ ore je re ugho are re ugho fiho ekpa ugho oro gbe sai te oboho okuhoye gbe sai he iru o na re rue no ikpele edhere gbo iluo no a ri lu re ha ha avo obi isokomi ro obo ne̱ na eware na kpobi be wae ze Yo owo oghere ke iwure jo no a re je wure evao obo egwo iyibo na no me gwolo lome re wurie no are wune na ru ne, aware no are ne kpahe ema rie na. Me fe kpa obe wene eware no a re se ekomputa na, ore gwa ze obo ne, me je gwa ze obo ne me re re ye wune̱ ahwo no ero̱ obo ne are se ria kpaha wete no ekpeti uwo mi na no ma bi na me re rue no̱ ewar no̱ abe ro nae fiho rue ho na e fiho ziezi. Roke wete ri ekpeti uwo oyibo were rue no ahwo no ero obe na eware kpo bi no abi hi yo eware no ebe via evao akpo, are luo eware na fiho woho e̱si no ebe via evao akpo. Reko̱ ero obo mi ro obo ne are lua weno obi ri ekpeti uwo no ri a evane we re rie ino eware na eware awo akpo are rie no ma man de aro lu oware na ha reko eware ri ro obe na ate̱ luo roko owe ere ta no ere oware to ona olu via wu be rue so ere ma gwo̱lo̱ no ma re luo eware na ma bi lu eware mi na mare lue ziezi re ohwo oro obi ri ri na rue̱ rie̱ ri no ene̱ gino̱ eware na ero. Yo ahwo obe na he̱ ma ti je ri akpo̱ ri mare rue̱ no̱ are gwolo no̱ a gwolo eria rie agwolo no eware na eware ahwo akpo ara luo eware ene gino eware na ero a gwo̱lo̱ are̱ rie kpo eware buobu i oware te kieze. A re gwolo no are̱ rie̱ kpaye a re̱ so awo egba eria rie̱ na kpobi aje se egba eria rie na kpobi ore rae no oware no ma gwolo no me re lu rie. Oware tio na me gwolo no ma re rie kpa yeo, we ri ha are mu esha she̱ eshe̱ a je she̱ te egbe a re ro lo eware na kpobi no ufo na re rie are to lo a li lawe a je lolo au la we are re ri lu i luo. Reko obone mi na we te̱ ma ke ta no we gwolo eware jo dede omi oro re gwolo no̱ ore lue yo obo omo ro ro wo obo otu hu ona te lu te egbe ore gwolo no o̱re̱ gwa o̱ro̱ obo ne re ogbe wa e re na ore use uzo ye we ha esha she̱ no̱ a gwo̱lo̱ swe̱ na uraha abo̱ no gbe̱ ta wo resutt oware no a gwo̱lo̱ wo era ye gbe sai wo̱ yo lawe he̱